एबे बजरावामा त एबे बहुते नै किसिमक सभ थेर्मोमीटर सभ बडै ना एबे जुन हमरा यापन धिकली देहियाक धिकली नपसई उ मने एबे दु....दुइगो खालीक बडौ एबे एकदम चलल । एबे एगुडी चैं कसनक हसई पारो लागल हसउ एगुडी चैं बैटरिसे चलसउ । जुन पारोवाला ओथिया थोर्मोमिटरवा हसै उ चैं एगुडा कसनक एबे हेरेके इचिका गार्हे हसउ कहदेउन इचिका छड्के बनाके हेरे परसउ बल्ल हसे इचिका झिल्फिल्झिल्फिल नहिया कहके देखार हसउ । एबे उ कसनक हसउ एबे सुरुमा एबे उअ <hesitation> कहदेउन झट्करे परसउ अ झट्करैक माहा उ जतुरा पारो बडै उ जम्मा तर केरे थिग्रेसउ । एबे तर थिग्रईक माहा हसे उ हसे एबे जाकर देहियाक धिकली नापेके बडई ओकरे देहियामा एबे लगादेओके कखियामा, मुहावामा एबे कह्ँवा एबे उसार हतई ओहई लगादेओके । ओसने कके हसे तहिं दुइ तीन मिनेट छड्बहु जौं एबे धिकलिसे उ जतुरे धिकल हतई हसे ओसने ओसने उ ओथिया पारो जुन बडै ओपर केरे नपले जेबिय । एबे उहे नपली हसे हेरहारके एबे जर कतेक बडै कहके हसे थाह हसई । ह्से जुन एखनाक बडै उ बैटृवाला उ चैं इचिका उसारे बडिय । ओकरमा सोझे एगुडा स्विच हसउ अ उहे वाही दाब देओके हसे दाबओबके उ एपनही कहबिहे कह्ँवा लगओके कहके । हसे लगओगाके हसे उअ कहदेउन हमरा <hesitation> इचिका जुग लइ छाड देबहु उ एपनही ओथिया आवाज देबिहे । अ उ हसे बज्बिहे जौं हसे उ ह्से तही निकडाके हेरेके हसे ओकरे से बल्ल थाह हसउ ।